ویکیوم کلینر اک بجلی دے چلن والا صفائی اُپکرن ہے۔ جو مٹی اتے کچرے نوں چوس کے صاف کرتا ہے۔ ایہہ گھریلو اتے پبلک صفائی لئی بہت ہی لابھدائک ہے۔ ویکیوم کلینر وچ موٹر تے فین ہوندا ہے۔ جو ہوا دا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ اتے گندگی نوں چوس کے بیگز یا بنز وچ اکٹھا کرتا ہے۔ کارپٹ، فرش، صوفے اتے دھول مٹی تے روم <hesitation> وچ صفائی کرن لئی سُہولت دِندا ہے۔ تیز اتے پربھاؤشالی روزانہ دی صفائی دے مقابلے وچ تیز اتے چست ہے۔ کٹ سمیں وچ وڈے گھر دی صفائی کر سکدا ہے۔ صحت مند ماحول نوں بہتر بناؤندا ہے۔ کونیاں اتے چھوٹے تھائیں نوں وی صاف کر دندا ہے۔